Busa natusu susuen neu manannu busa no cara nakbabale ikon, nalmamein, ana tunga nahele lamatuan a, ana deka nahele no an senang saat ana nita lamatuan a fali uma